Amin'ny alalan'ny fahaizana mandanjalanja hoe inona no priorité eo amin'ny fiainana, ny asa ve sa ny ankohonana sa ny fianakaviana sa ny fahafinaretana sa ny fakana aina sns, dia rehefa mahay mametraka an'izay priorité izay eo amin'ny fiainana dia mifandanja ho azy ilay izy